Noy ɓocco no lanta gollirta, ɓocconde lanta gollilarwa, to hite hubbama nder muɗun sai e yi'ainde waɗa jayngol, ta waniure dilli.